Fomba nanaova taratasy: ravin-kazo nalandrozy, na misy koa kininy, kininy bonaky rey zay. Le holy kininy iny zany, holy hazo kininy iny, iny alà atany de iny amizay, lafa atany iny misy raha atandrozy amy toera fanamboara raha io eo, misy raha afangarongarondrozy misy raha alàndrozy, le iny amizay manjary taratasy, misy lokoandrozy raha iny.